ايه المقصود ان انا اعيش حياة كويسة ؟ اعتقد إن أنا يكون معايا فلوس إن أنا <hesitation> أسافر أي حتة أنا حباها أو أعمل اللي أنا عايزاه أو أ- أجيب حاجات أنا حباها و ممكن برضه بفضل إن أنا أعيش ف البيت من غير أي مشاكل بره البيت ، أقعد كده هانم ف البيت بصراحة ، اعمل كيكة بالبرتقان <hesitation> اشربلي القهوة ع الصبح بدري اقعد اقرأ شوية ف رواية أو ف كتاب فحاسه إن أنا اعيش مرتاحة البال دي دي حياة كويسة